A lau a, mamia sama, lau eu <hesitation> alogai samaga, eu fofouga fapeni'i, fapeni'i ga, lau <hesitation> aufofouga ei, gaui, afakai, a lau gau fofouga, <hesitation> lau gou fofouga, au goui fofouga fapeni, ke lau ufu'u fofouga fapeni, ke lau ekefa; au fofouga eu afakuau kapai fofouga maoaimo, fapeni, la'afou akakia pauma fafia. <hesitation> fafia, foama e'elelai pauma igakuga femia, foama gaina, lau au akiu fekeania, eu kapai ake kaigugu fekeania, aloi fegama, aloi fekaina, apuga ga, fakapa, fokapa, gakoa au akiu, gau, ufu'u kai kemai ga, lau eu maoai <hesitation> fa velo alogaina, ke. Lapamia, moni akaikia euai puo <hesitation> moni akaikia euai puo kapa isai a alogai, kapa veloi fapeni'i. fapagu velo, <hesitation> kapai kai aikainaga, fapalagaini'i. Fapalaigini'i eu kemai ga, moni agao fepani'i safa, fapeni'i fekelao ei aguagu, ifoi <hesitation> ala akeoma ei aguagu velo akepamiga, lau eu fekemai kai lau euai moni mao euai ekae puo, au akiu moni fapeni'i. Au akiu moni fapeni'i, gaina kemai aga, fala'afouaini'i moni agao lapeni'i, isa fekelao, ei aguagu fekekapai. Kai mokuai, inae afu agao, afa akaikia, faoge, famaisaini'i, makuai gae lau eu femia. Afu gaina, afa faopeapua afeaina, kapa maoai afai faoge afeaina, isa kekoko, kapaina gegafia kegania, fekeinu aloi fekaina. Aloi fekaiafeaina apuga fakapa. Oi moafia, lau mafia egaina afuga fepinauga afeai. Aloi fekaina apuga fakapa. Gome lau a puo, aloi fapagama velo alogaina efua, egani isa fekemue pogua femai. Gome moni evai ekae puo, fakapa velo alogaina, isa fapa velo alogaina, aloi fapagama velo alogaina. Gome moni au puob, isa ake aga fakapa. Gakao aloi fegama, alo fegama. Eu alogama velo pauma, au akiu fekeisa, gafa kapaoma. Uma ma, polomakau ma, tsitsi ma, o'olo fakeaina apuga fakapa, ma, kapaina ma, gaina maoaimo, faka'afeaina fekeania aloi fekeaina. Gome moni euai kaega gapuo, fakapa aloi fapagama kaikai emai, ekefa'a, kaikai emai, alo fekaino afugai fakapa. felelao fekeopua aloi fegama. Aloi fegama, gaina kina agaomo <hesitation> fe velo alogaina fakapa. Gakoa alogama, akaikia fakokoaina. Akaikia fakokoaina gome, moni eka puo kapaina maoaimo <hesitation> fa velo allogaina, kemai aga maoai aloi fekaina, aloi fegama afugai, fakapa. Fekeainiani laolal, foama fekeani ofeaina afagai fakapa, keiniuniu, bia fakeinu ofeaina fakapa. Lau ifou ga alainu puo falainu, kai isa aloi fapagama.